a numti lokaci a yecci yam a hoyɗi no pelle feere a yiɗi yahugo?,kenya miɗo wali nannge say mi wa li say mi ɗa'ni say mi hoyɗi way min be ma en dilli pelle may en yahi en ba'ii pirowol en dilli wuro may, wuro may pewɗum woodi himɓe mayrane en me ɗo bolla ya re feere jee min be ma pat en nanata, he ja de pat nyaamndu maɓɓe en waawaata ƴa'mugo, ha a bee'lo bo en ɗo nana beelo say en yahi pelle feere en heɓi bredi en soodi en ɗo ƴama en ɗo jala say en warti saare en annda bo ha to en jippata nonnon nonnon say ɓe wari ɓe ummi ni yam.